Kua yau vaera mbae jeeva, oime yanderete rupiño, amogue ikaviama jete, jaeramo jou ïru omojee vaera, jembiu, añeteko azucar mbaetɨ ikavi